אִיָּא כּנְצַנּ בְּלִי כּוּלּ פָּרְד חַאס תִּקוּן עַנְדּוֹ הַחֻרִיָּה בַּשּׁ תִּחְתַר הַבְּלַאסָה לִי בָּאגִי עַיִּיש פִיהָ, הַדָּא שִׁי כִּיַּעְטִינָא אִלְפוּרְסָה יְקַלֵּב עַל חַיַּאת אַפְסַן, פֻּרס עֻמַּל וְלָא תַּעְלִים אַחְסַן, הִי חֵ'זְء מִן חֻקּוּק הָאָדָם הַאַסָּאסִיָּה בַּשּׁ תְּקַדֵּר וַחְד יַחְקִּיק דִיָּאלו וְיַעִיש בִּבִּיְאָה כִּתְוַאתִיהּ, טַבְעָאן כָּאן כְּווָאנִין וְקְיוּדוּת פִי כּוּלּ דּוֹלָה, וְלָקִין הַמִּנְצָ'ף חַאס יִבָּקִי הוּוּ הַחֻרִיָּה פִי הַאִכְתִּיַאר.